Tryggingastofnun ríkisins hefur hlunnfarið stóran hóp öryrkja um milljarða króna fjárhæðin munar hálfum milljarði á ári og hefur viðgengist í fjölda ára segir lögmaður Öryrkjabandalagsins reistur hefur verið

í Reykjavík þar sem áhrif myglu á byggingarefni verða rannsökuð svefnpláss er í skálanum fyrir þá sem vilja finna áhrif myglu á eigin skinni óttast er að flóð og aurskriður eigi eftir að valda miklu tjóni í Taílandi næstu daga en gríðarleg úrkoma fylgdi

fyrirtæki nota æ oftar svokallaða áhrifavalda til þess að auglýsa vörur á samfélagsmiðlum að vera áhrifavaldur er ekki lengur bara áhugamál heldur getur verið mikil og krefjandi vinna viðbrögð

breyttum aðstæðum í umhverfinu eru talin ástæða mikillar fjölgunar þeirra í Eyjafirði yfir veturinn fjörðurinn er nú fullur af hval og því fagna eigendur hvalaskoðunarfyrirtækja

öryrkja hefur verið hlunnfarinn af Tryggingastofnun árum saman svo nemur milljörðum króna lögmaður Öryrkjabandalagsins segir að þetta hafi verið viðurkennt en ríkið hafi ekki staðfest að allur skaðinn verði bættur málið snýst um útreikninga á skerðingu sem hópur öryrkja varð fyrir vegna tímabundinnar búsetu erlendis Öryrkjabandalagið hefur lengi barist fyrir leiðréttingu á þessum útreikningum og nú hefur velferðarráðuneytið tekið

undir málflutning bandalagsins um er að ræða verulegar fjárhæðir eins og velferðarráðuneytið segir sjálft þá er þetta hálfur milljarður á hverju einasta ári og við vitum að þetta eru allavega tíu ár en líklega nær tuttugu þetta er einhvers á bilinu fimm til tíu milljarðar plús vextir en það liggur ekki fyrir hversu langt aftur verður bætt mér sýnist velferðarráðuneytið vera að að gera því skóna að greiða fjögur ár aftur í tímann og bera fyrir sig fyrningu sem mér finnst eiginlega ótrúlegt og ég bara trúi því ekki fyrr en ég sé það að það sé eiginlega viðurkennt að það sé búið að skerða bætur í tíu ár en örorkulífeyrisþegar fái bara bætur fjögur ár aftur í tímann ég vil bara ekki trúa því Daníel segir að ekki verði hægt að sitja undir slíku sem fyrr segir hefur Öryrkjabandalagið í áratug barist fyrir leiðréttingunni og aðstoðaði skjólstæðing

sinn við að skjóta málinu til umboðsmanns Alþingis sem tók undir sjónarmið þess síðasta sumar og var málið síðan á borði velferðarnefndar Alþingis og velferðarráðuneytisins sem skrifaði

nefndinni bréf undir árslok þar sem viðurkennt er að Tryggingastofnun eigi og muni endurgreiða skerðinguna þetta eru yfir þúsund manns

fimm hundruð milljónir milljónir á hverju einasta ári átt sér stað þannig að það liggur fyrir Daníel segir þessa endurgreiðslu skipta viðkomandi miklu máli þú getur rétt ímyndað þér þetta er fólk sem er á lægstu kjörunum og sumir að verða fyrir kannski helmings skerðingu af samt þó litlu áhrif

mjög einstaklingsbundin og einungis örfá prósent verða alvarlega veik vegna hennar áhrif myglu á byggingarefni verða rannsökuð í þar til gerðum skála við í Reykjavík þar sem hægt er að dvelja dögum saman

Rannsóknarmiðstöðvar byggingariðnaðarins r b við Nýsköpunarmiðstöð Íslands var vígður í dag þetta er fyrsti opinberi

landsins en hann verður notaður í nokkur ár til þess að rannsaka

áhrif myglu á byggingarefni sem notað er á Íslandi þetta er skáli sem

að innan og verður hólfaður meira þar munum við setja mismunandi sýni inn úr

byggingum og við höfum nóg af þeim í kring um okkur byggingatæknifræðingur hjá Rannsóknarmiðstöðinni hefur skoðað yfir fjögur þúsund hús með tilliti til myglu og sveppa sem hann segir mjög algenga

hérlendis og í rauninni ekkert nýtt af nálinni þannig séð við höfum dæmi um það hér ég held að við höfum bara aukið þekkingu okkar til þess að geta greint vandamálið ítrekaðar fréttir af

húsum hafa kynt undir umræðum árlega um áhrif myglu á heilsu fólks Ólafur segir þau einstaklingsbundin en einungis nokkur prósent veikjast alvarlega

fimmtán prósent sem verða fyrir verulegum áhrifum en það á alltaf eftir að sanna hvort það var mygla eða annar þáttur en við getum sagt að stór hluti almennings verður ekki var við neitt og þess vegna bjóðum við upp á rúm í mygluskálanum þetta verður þriðja og

hérna er búið að koma fyrir rúmi þar sem fólk getur fengið að koma og gista í heila viku við dásamlegar aðstæður og séð svo til hvernig því líður á eftir öflug gekk yfir Taíland í dag og óttast er að flóð og aurskriður eigi eftir að valda miklu tjóni næstu daga þúsundir ferðalanga eru innlyksa á eyjum sem eru vinsælir viðkomustaðir ferðamanna

náði landi syðst á Taílandi í morgun og hefur valdið töluverðu tjóni tré hafa rifnað upp með rótum rafmagnsstaurar brotnað og það er rafmagnslaust víða en það blés greinilega hraustlega í morgun en tugþúsundir ætla að bíða óveðrið af sér búist er við að veðrið verði verst þar og gæti látið til sín taka í dag og næstu daga mikil úrkoma var við ströndina öldur náðu allt að fimm metra hæð og strandhéruðin virðast ætla að verða langverst úti þar halda þúsundir íbúa til í fjöldahjálparstöðvum en óttast er að mikil flóð fylgi og valdi tjóni ekki er óvanalegt að öflug óveður

myndist við Taílandsflóa á þessum árstíma

Veðurstofan varaði við því í morgun að stormurinn yrði sá versti í áratugi og vísaði þar til mannskaðaveðra frá nítján hundruð sextíu og tvö og nítján hundruð áttatíu og níu þegar samtals um fimmtán hundruð fórust það sem af er degi virðist spá um versta óveður í áratugi sem betur fer ekki ætla að rætast svokallaðir áhrifavaldar leika æ stærra hlutverk

á auglýsingamarkaði doktorsnemi í alþjóðasamskipta og fjölmiðlafræði segir að þessi þróun sé í lagi svo framarlega sem fylgjendum áhrifavaldanna sé ljóst að þeir fái greitt fyrir vörukynningar með tilkomu samfélagsmiðla eins og og vinsælda vídeó bloggara á leita fyrirtæki í síauknum mæli þetta er meira svona þú treystir manneskjunni sem þú ert að fylgja og þá tekurðu þeirra ráðleggingum mun alvarlegar heldur en kannski

þú treystir þessum áhrifavald

en er það ekki svolítið tvíeggjað sverð að þú ert í rauninni bara að treysta einhverjum sem

borgað fyrir að segja það sem hann er að segja segja jú það er einmitt þessi stóra orðræða sem er í gangi

það sem við kannski tökum sem einlægum meðmælum en að sama skapi eru áhrifavaldar mun hreinskilnari með það að þeir séu að fá borgað fyrir þetta og neytendur að sama skapi eru að verða meðvitaðri um það líka á meðan þessi skilningur er til staðar þá held ég að þetta sé allt í góðu hjá ríkisskattstjóra er unnið að því að kortleggja starfsvettvang áhrifavalda og hvernig greiðslum til þeirra er háttað Snorri Olsen ríkisskattstjóri segir að gengið sé út frá því að menn gefi þessar tekjur upp til skatts líkt og lög kveða á um þar sem þetta er tiltölulega nýr vettvangur mun embættið gefa út leiðbeiningar á næstunni til þeirra sem afla tekna með þessum hætti margir sjá líf áhrifavalda í enda oftast ákveðin glansmynd gefin á samfélagsmiðlum

gæti allt eins verið svar leikskólabarna í dag við spurningunni hvað ætlar þú að verða ég veit að ungu fólki finnst þetta áhugavert starf og ég skil það að mörgu leyti því þú getur miklu leyti ráðið þínum tíma sjálfur og ráðið því efni sem þú ert að setja fram á netið Andrea bendir á að það sé full vinna að vera áhrifavaldur þetta er ekki

bara áhugamál það tekur mikla vinnu að búa til flottar myndir að vinna þessar myndir að klippa saman öll þessi myndbönd sem þau eru að gera og þetta er ekki bara lúxusinn að fá fríar vörur þú ert þú ert að vinna fyrir þessum vörum ég ræddi við áhrifavald sem er á einu ári búinn að fá fimm hundruð þúsund fylgjendur í Hong Kong hún

alla ferðina var hún að taka upp efni sem hún sýndi síðan á á samfélagsmiðlum

fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti nýtt fjárlagafrumvarp í nótt en þar er

ekkert fé í vegg sem Donald Trump Bandaríkjaforseti vill reisa á landamærunum að Mexíkó Trump segir ekki koma til greina að gefa vegginn eftir hluti bandarískra alríkisstofnana hefur verið lokaður frá því fyrir jól vegna deilu þingmanna og Trumps um fjárlög þessa árs þennan tíma hafa um átta hundruð þúsund ríkisstarfsmenn setið heima og ekki fengið greidd laun

gærkvöld til að staðfesta það

á þingi vilja ekki sjá vegginn og samþykktu fjárlagafrumvarp í gær þar sem ekkert fjármagn er eyrnamerkt honum engar líkur eru á að það verði samþykkt í öldungadeildinni Pelosi var kjörin forseti

í gærkvöld en hún er ein hundrað og tveggja kvenna sem eiga sæti í fulltrúadeildinni en þar hafa konur aldrei verið fleiri en nú persónuupplýsingum um mörg hundruð þýska stjórnmálamenn þar á meðal Angelu Merkel kanslara var stolið á dögunum og þær birtar á netinu talið er að tölvuþrjótar

hafi komist yfir gögnin og þótt umfangið liggi ekki enn fyrir segja þýsk stjórnvöld árásina mjög alvarlega sérfræðingar í tölvuöryggi innan stjórnkerfisins voru kallaðir saman í dag til að tryggja að ekki yrði brotist inn í tölvukerfi það var um það bil tíu stiga hiti víðast hvar á landinu í dag miðað við árstíma eða hvað Alma Ómarsdóttir jú mikið rétt en þó að veðrið í dag hafi verið óvenjulegt

það voru margir dagar

ætlar að bjóða konum sem fæddar eru árið nítján hundruð níutíu og sex fría skimun fyrir leghálskrabbameini og konum fæddum árið nítján hundruð sjötíu og níu fría skimun fyrir brjóstakrabbameini á þessum aldri eru konur fyrst boðaðar í skoðun

árum hafi heldur dregið úr þátttöku kvenna hér á landi í skimun fyrir krabbameinum því var ákveðið að fara í þetta tilraunaverkefni til að kanna hvort kostnaður við skimunina hafi áhrif á þátttöku kvenna félagið telur mikilvægt að skimun verði gjaldfrjáls og hefur lagt það til við stjórnvöld ekki síst til að tryggja jafnt aðgengi að skimun fjórir sem norskar björgunarsveitir hafa leitað síðustu daga lentu í snjóflóði og eru taldir af varað er við snjóflóðum mjög víða á meginlandi Evrópu vegna mikillar ofankomu undanfarna daga síðast sást til hópsins þriggja finnskra karla og sænskrar konu á miðvikudaginn þau ætluðu á tind

fylki í Noregi en þar féll stórt snjóflóð

þyrla nam merki frá tveimur sendum í flóðinu í morgun og lögregla segir útilokað að fólkið sé enn á lífi sendum í flóðinu í morgun og lögregla segir útilokað að fólkið sé enn á lífi snjó í Skandinavíu í vikunni og niður álfuna allt suður til

er á kafi í snjó snjórinn hefur valdið samgöngutruflunum um nær allan norðurhluta álfunnar en skíðafólk í Slóvakíu fagnar

nærri metri í gær

Eyjafirði hefur stóraukist á síðustu árum og nú er hægt að stunda hvalaskoðun þar allan ársins hring líklegt er talið að breytingar í umhverfinu valdi því að hnúfubakar sem áður héldu suður

í höf á veturna dvelja nú á nýjum fæðustöðum á norðlægum slóðum fyrir fáum árum hefði það þótt saga til næsta bæjar að hægt væri að bjóða upp á siglingar um Eyjafjörð um miðjan vetur til að skoða hnúfubak en nú er þetta engu að síður staðreynd hval hefur fjölgað mikið í Eyjafirði undanfarin ár fyrir tuttugu árum þótti viðburður að sjá hnúfubak í firðinum en það er algeng sjón í dag og hnúfubakur

dvelur nú sífellt lengur fram á veturinn oftast hurfu þeir fyrir ármót en í fyrra voru þeir í firðinum út allan febrúar og það sama virðist vera að gerast núna

svolítið merkilegt við erum búin að fara nokkrar ferðir núna sitthvorum megin við áramótin og við erum að sjá upp undir alveg tíu hnúfubaka í hverri ferð og mikill hamagangur breytingar í umhverfinu eru taldar ástæður þess að hnúfubakur velur

nú að dvelja á hér norður í höfum yfir veturinn kvendýrin fari því ekki eða

seinna en áður á í Karíbahafi þetta stendur til að rannsaka betur en þarna gætu varanlegar breytingar verið að eiga sér stað ég held að ætið spili stærstu rulluna í þessu svo held ég bara að hvalnum sé að fjölga gríðarlega mikið og

það hefur breytt miklu hjá hvalaskoðunarfyrirtækjum í Eyjafirði að geta nú boðið þessa þjónustu á árstíma þar sem bátarnir hafa til þessa legið bundnir við bryggju og við að sjálfsögðu fögnum því hérna á svæðinu að fá bara meiri vinnu hérna yfir vetrartímann meira að gera og nóvember var jafnvel

Ólafsson listmálari er látinn sjötíu og átta ára að aldri hann naut hylli bæði hér á landi og erlendis og sýndi list sína víða um heim Tryggvi Ólafsson lærði við myndlista og handíðaskóla Íslands og konunglega hann vann lengst af að list sinni í Danmörku þar sem hann bjó í rúm fjörutíu ár hann var riddari af

handhafi fálkaorðunnar og hlaut verðlaun Jóns Sigurðssonar forseta árið tvö þúsund og átján fyrir ævistarf sitt í þágu myndlistar og framlags til að efla menningarsamskipti Íslands og Danmerkur ég fékk bara símtal frá

mér sá er aldeilis fyndinn í dag þetta er ábyggilega bara eitthvað svona fyrsta apríl númer ég átti ekki von að fá einhverja krossa ég er bara austan af Norðfirði og hef aldrei átt vona á neinum krossi fyrir eitt eða neitt Tryggvi var í hópi þekktustu og virtustu myndlistarmanna þjóðarinnar og voru verk hans í eigu fjölmargra listasafna á Íslandi og

erlendis snemma sneri Tryggvi sér að þar sem hann nýtti sér efni og form

fortíð og nútíð stíll hans var

eftir alvarlegt slys árið tvö þúsund og sjö gat Tryggvi ekki málað lengur og flutti aftur til Íslands með eftirlifandi eiginkonu sinni Gerði Sigurðardóttur hann vann þó áfram að listinni og vann grafík fram á síðasta dag

lykilhlutverki í dag og á morgun í Flensborgarskóla í Hafnarfirði þar sem þeim er velt og snúið á ógnarhraða

er uppfinning ungverska

sem kunnugt er gengur leikurinn út að að raða kubbnum þannig að aðeins einn litur sé á hverri hlið kubburinn leikur í höndunum á sumum en síður hjá öðrum alþjóðleg Rubiks keppni hófst í Flensborgarskóla í dag og lýkur henni á morgun keppnin er viðurkennd af alþjóðlega

að sögn þeirra sem standa fyrir keppninni alls taka um þrjátíu keppendur á öllum aldri þátt og koma þeir frá sjö löndum en það er ekki sama

því teningurinn ef svo má segja er til í margs konar formi keppt er í fjórtán greinum meðal annars í að leysa þrautir með fótunum og blindandi þekktasti teningurinn er þrír sinnum þrír sem þýðir að á hverri hlið eru níu smærri fletir heimsmetið í að leysa slíkan tening er þriggja komma fjörutíu og sjö sekúndur en Íslandsmetið er níu komma fimmtíu og átta sekúndur Elísabet Jökulsdóttir og Jónas sig fengu í dag

Ríkisútvarpsins kulnun er

ársins tvö þúsund og átján og nýyrði ársins er RÚV fyrir tvö þúsund og átján voru veittar í Útvarpshúsinu í dag Elísabet Kristín Jökulsdóttir skáld hlaut viðurkenningu rithöfundasjóðs Ríkisútvarpsins fyrir ritstörf sín og Jónas Sigurðsson tónlistarmaður hlaut krókinn viðurkenningu Rásar tveggja fyrir framúrskarandi lifandi flutning kosið var um orð ársins á RÚV og varð orðið kulnun fyrir valinu kulnun þýðir viðvarandi andleg og líkamleg þreyta og doði einkum í tengslum við vinnu og hefur verið áberandi á árinu nýyrði ársins var orðið sem er haft um röð atburða sem einkennist af mistökum sökum vanhæfni ranghugmynda eða heimsku orðið er byggt á enska orðinu sem er sömu merkingar og er beinlínis

nýyrði ársins spratt fram eftir að klausturupptökurnar voru kunngjörðar stofnun Árna Magnússonar útnefnir sögnina plokka orð ársins valið byggði stofnunin á upplýsingum í textasöfnum sínum þeir sem plokka tína upp rusl meðan skokkað er eða gengið og sameina

umhverfisvernd og heilsusamlegt líferni sjötíu og tveir styrkir voru veittir úr sem veitir fjárstuðning til höfunda fyrir tónsmíði og heildstæð verk

og Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér um íþróttafréttirnar hér strax að loknum fréttum við skulum líta á það helsta sem þar verður Eiður Smári Guðjohnsen og Arnar Þór Viðarsson voru í dag kynntir sem nýir þjálfarar tuttugu og eins árs landsliðs karla í fótbolta þeir sömdu til tveggja ára í dag er aðeins ein vika þar til Ísland leikur sinn fyrsta leik á heimsmeistaramóti karla í

í Þýskalandi og City varð í gærkvöld fyrsta liðið til að vinna

þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir

ríkisins hefur hlunnfarið stóran hóp öryrkja um milljarða króna fjárhæðin munar hálfum milljarði á ári og hefur viðgengist í fjölda ára segir lögmaður Öryrkjabandalagsins reistur í Reykjavík þar sem áhrif myglu á byggingarefni verða rannsökuð svefnpláss er í skálanum fyrir þá sem vilja finna áhrif myglu á eigin skinni óttast er að flóð og aurskriður eigi eftir að valda miklu tjóni í Taílandi næstu daga en gríðarleg úrkoma fylgdi sem gekk yfir landið í dag fyrirtæki nota æ oftar svokallaða áhrifavalda til þess að auglýsa vörur

samfélagsmiðlum að vera áhrifavaldur er ekki lengur bara áhugamál heldur getur verið mikil og krefjandi vinna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

í útvarpinu klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir punktur is en við kveðjum og vonum að þið hafið sem allra best um helgina veriði sæl